أتمنى لو كان عندي مهارة تعلم اللغات بسرعة الصراحة، لإني قدرة على التواصل مع ناس من ثقافات مختلفة، تفتح لي فرص كثيرة في الحياة، سواء في العمل أو في السفر، وكمان بتساعدني أوسع دائرة معارفي ،وأفهم العالم بشكل أفضل، وبكذا ممكن أقدر أوسع مصدر دخلي إني أعمل بلغات مختلفة.